بنصحه يبدأ بممارسة تمارين رياضية في البيت بالبداية يعني وبعدين يشترك في نادي رياضي يبدأ بتمارين بسيطة ياخذ كمية كبيرة من اللحوم الحمراء في وجباته عشان يحافظ على بنيته العضليهويشربكميه كبيره من السوائل